Nëse jom tu udhtu me transport publik punë-shpi ose shpi-punë ma përpara kisha ngu muzikë se sa <hesitation> naj libër audio. <hesitation> muzika osht ma relaksuse, ma e qetë, nuk ki nevojë me u koncentru n’ata që je tu e ngu. Nëse kisha ngu libër audio ish dasht m’u koncentru çka osht tu ndodh me libër edhe nuk e kom qat kapacitet mendor gjatë udhtimit për mu koncentru qashtu.